Panganan na mahalan hargana sasakali do akkon mar pesta ma iba baru adong panganan i goarna holat sian ikan baung baenon na ikan baung i na mahalan hargana inda tartabusi molo get ipangan satiop ari i akkon pette alak na mambaen acara dei anggo alak na kawin anak na sanga adong ma acara godang ihuta i kan baru ma adong ikan baung i masak holat mai kan marmasakna ima langka nai ikan na ma langka ikan baung i kan mahal hargana dot kayu holat nai do na momo-na momo an manjalahi na kadang kan ima dadi panganan na mahal ma i molo get ma mangan i iba marmasakna songon dia ma mandokonna kan i hollat ma i hollat ma ia kan jadi <hesitation> i baen ma parmasakna songon bumbu bumbu nai songon bumbu bawang sanga songon bumbu na lain kan baru i ikan nai ma pamasuk dot kayu hollat i kayu hollat i mambaen warna na coklat songoni laluna warna na kan ima <noise> tarakhir au mangan i ikan hollat i tar mukkin sapulu taon adong kan ima tarakhir sannari inda na momo na mo-maolan manjalahi ikan hollat i ima hargana pe mahal inda tartabusi molo songon sannari.